الأفضل أن انت تتلقى الحب لأنه بناءن على الحب ده يبقى فيه احترام لأنه ممكن يبقى فيه احترام بس عشان احترام للشخص عشان عقله بس ما بيحبوهش إنما الحب هيولد الاحترام بالطبيعة بس وزايد الحب بيولد انتماء والاء